Warna ia so na mete ma awamanenen so na awafandele lo besi la. Besi kali dae, hamar al, pakuk al, te warna na nonok ka sama la. Ma fe'ek neme ndia mai so na neme kada naden na boe o se ita bubuluk ia ia hiasan ia fo. Ba'un na hatoli la paken, apalagi ita inak kal.